اسونه د خرونو سره یا د خرونو په پرتله ډير متفاوت دي. د اسونو ا ا سایز یا جسامت چې ده هغه نسبت خرو ته غټ ده، که څه هم یو سلسله ورته والی لري خو بیا هم د څس - پوستکي رنګ او اوازونو او د سایز او غوګونو کې مکمل سره متفاوت دي او یو د بل سره یې په اسانه فرق کیدلی سي.